ചാവനിഡു ഫാനു എംച അളവഡിസാവഡു പണ്ഡാ, സുരുകു വിജ്യത് സമ്പര്കനു ഉന്താവഡു। പണ്ഡാ, മേം സുച്ചു ഇജന്ഡ ബ്രേകരനു ആഫ്മല്പഡു। ബൊക്കാ, ദുംബുദ ലൈട്സ് ഇജന്ഡ ഫാന് ഇത്തംഡ ആവനു ജാഗ്രത്യഡു ദെപ്പഡു। ബൊക്കാ, ഫാന് പത്തരാ സ്ട്രാംഗ് ബ്രാകെട് നു ദിയദു ഡില്ലിന ഉപയോഗമാല്തദു ഫിക്സ് മല്പഡു। ബൊക്കാ, ഫാന് വയരനു ബൊക്കാ സിലിംദ വയരനു ജോഡിസാവഡു। ഫാന്നു ബ്രാകെട് ഗു സരിയാദു കട്ടുദു ബൊല്ട് ബൊക്ക സ്ക്രൂനു ബിഗിയാദു പഡോദു। ഫാന്നദ ബ്ലേഡിന ബൊക്ക മംഡേനു സരിയാദു അളവഡിസാവഡു। ലാസ്ടഗു വിജ്യുത് സമ്പര്കനു കൊഡ്ദു ഫാന്നു സരിയാദു കെല്സമല്പുന്നാന്നു പരിക്ഷിസാവഡു।